annin waan inchinkigenia deke yaani ballet won an dursan taan ito <hesitation> dursa gar polisia dekaa, polisi borbade malan it bo jaran yaa anin kun mgenia laf tesen tan dio dufe laf tesen tan bare an itbaddun himbekuu dub ralle fuledaa <hesitation> bare an itdabun an barsisaa won an itati fedinen an barsisa gar isen an gesa feteninnen an angesaa won gar an ijema fedin anan gaa sun issen kadedaa.